क्युकी मैते अब पता लगी की ममेहनत कनो फल क्या वोंदु और मेहनत कन से क्या कुछ हासिल कर सकदु मै ता अब मैं मेहनत करलु अर जीवन भर करलु मैं।